पाणी की कमी से जू खाणू च वेथे बणे राखण मा भी मदद हूंदी। किलेकि ऐसे भी जू वैक्टीरिया फंगस छिन उ बढदा नी पाणी कमि से जू खाणा पदार्थ छिन ऊमा मोल्ड और अलग अलग सुक्ष्म जीव छन उभी नी लगदा। जैसे की उकी सैल्फ लाइभ भी बढी जांदी।